والله اللغات دي كتيرة شديد وامكن تلقى في البلد الواحد اكتر من ميه لغه و لهجه ورطانه وكل قبيله في الغالب بيكون عندها لغتها ذي عندنا في السودان مثلا بتلقي كتير من القبايل كل واحده عندها لغتها براها ،ذي الفور والفلاته والانقسنا والقمر والمساليت والنوبه وغيرهم. لكن اللغات العالميه ممكن اقول ليك منها الفرنسي ،الإنجليزي ،الروسي ،الصيني، العربي، الايطالي ،الياباني ،الإسباني ،البرتغالي ،الاردو، الفارسي ،النوبي ،الهوسا ،التقرنجة ،التقراي ،السواحيلي ،الأمهري ،التركي ،الامازيغية